إيه، الفن ممكن يكون له تأثير سلبي، إذا كان يحتوي على رسائل تحرض على العنف، أو الكراهية، أو التفرقة بين الناس. أحياناً، الفن ممكن يكون وسيله لنشر أفكار سلبية، أو يعكس واقع مؤلم، بطريقة تخلي الناس يركزون على الجوانب السلبية فقط. مثلا <hesitation> بعض الأغاني، أو الأفلام اللي تتضمن مواضيع تضرب القيم المجتمعية، أو تعزز التوجهات الخاطئة. بس بشكل عام، الفن له تأثير إيجابي.